yauwa daman zoik ɗeno daman na mu ruta ruta takanni na dalak ɗoike na dalak ni hute sabo ki na kolak zoi ki ɗaino ke'e na kola zoi ki zugono ka monoti ruta wuyanni ke dole ngo hute ai amman na an ruta mu an huti bu to amman na an ruta ka ruta ruta takanni yakamata ke ka hute kola zoi ki rayuwat ko ai ka hute ka ɗoi kelu ka ai bina ka ɗoinat ko to ke ka kola zoi ki rayuwat ko ai yakamata amma ruta takanni to ai kake hute naka hutu ka hutu ai ka kola to'o bu zugonko lahiya lahiya to daman mu dolanko reta wuyanni ka hute Deyi mok muni kuma a yo zau sabo kaa'a ni ruta ke ruta takanni yakamata ngo hute mana ka hutek baɗik ɗeinot ko saina moi dama ai ka inat e ka hutet ko daman a kelu ka aii binat ko ka ɗeino to daman ito ɗaino kenan na ruta wuyat ni ke ka hute ka fot to'enko Deyi mok moni kuma lokaci ruta wom na ka ɗainot ko daman Deyi na nduko takanni wom lokaci ruta har kauso ka hute yardat ko wom ka hute ka hute kaa'a sabo ki ruta takanni dunya kine ɗeyino sai dai ka ai bina ka moi abinci yo ka tishe shikenan kawai ka ɗeinot ko daman ya kamata ka hute mana amman na Deyi na ka hute hutet ko an to'ebu ai moɗi bu

ka ɗoi tok kelu kuma ka ɗoitok kelu to tabas ruta andi bu to ngo a kolshek zoi sabo ruta andi dole amman ruta andi bu ki kola zoi ai ka ɗoinok ko mi a kauso zoi ruta andi bu dole kola zoi ai a kaa'a fa sai moi daman'i amman nei kai so kai so rutano andi bu ni ɗonoi no yauwa ki baɗi tuk baɗi ni daɓa bu kaa'a ni ɗoinonno ai an ƴai moɗi bu ruta takanni ni ɗoinanno lahiya lahiya ni ɗoinanno kauso an ruta bu mu huti yakamata kuma kaa'a to sai ka moi kola zoi ki rayuwanno sabo kaa'a ni farinciki ruta andi bu ni farinciki ye sabo ki ruta takanni Deyi moka moni zau Deyi moka moni lokaci to dan kauso kaa'a rutano andi bu ni ɗeinonno ki ton miya baɗi wuyato na ɗeinanno sai dai na lokaci ruta omtino amman kauso ruta an bu ni ɗeinonno na huti na kolshenti ƴa moɗi bu ni to'e bu ƴai moɗi bu kauso na ɗeinonno kaa'a an ruta bu ki baɗi dai ni ɗeinanno bano sai damana ni marshe na ni marshe bu ni ɗeinanno kaa'a ni huti sabo kaa'a ni huti ruta andi bu ni huti ruta no wuyanni sabo kaa'a ni kolshe zoi ki ɗeinannonne ba ki baɗi ai ni rutabu amma na na rutai to dole to amma an ruta bu ni ɗeinonno bano ta miya ruta no takanni Deyi mok moni lokaci ki. yo zau kam baya kauso ruta takanni na ɗeinono an ruta rokshi bu sabo kaa'a dole kuma na ai farinciki andi rutano wuyanni na ɗeinanno bano bai baɗi ni go be'i san go bu sai na na moi be'i feta ƴano baya an ruta bu ni ɗeinanno na zahi be'i sabo ki ruta no wuyanni ni farinciki ruta wuyanni ai an ƴa moɗi bu saboda kaa'a dole ni ai farinciki ai ruta takanni rigatu ko na kallame ko moki kare bono to ruta wuyanni dole ni ai farinciki ai ruta wuyanni wom sai Dey mok moni ka lokaci yoto sabo kaa'a mu kolshe farinciki ki rutan bi ruta andi bu kauso na ɗeinonno kaa'a saboki <noise> rutanno wuyano an bu du ruta no mokin ni bano ni ɗeinanno bano an ruta bu sabo kaa'a an zance yam ta baino kaa'a andi bu rutano rigatiko wuyanni kuma har abada saidai na Deyi na mokno muni zau a lokacinni mu go sake yoto Deyi moki mu rayuwan mu amma kauso kaa'a ruta kam gaskiya an bu mu ɗeyi mu bano an ai an be'i son go bu saidai nai i binano ni ɗono ni huta ƴano ruta an bu ni kolshe farinciki doro wuyan rutan mu mu go anfanik bano sabo kaa'a duk anfani bano mu kolshe farinciki ndu bano lahiya lahiya sabo kaa'a kauso ruta an bu dole mu hute ke'e la mu kol zoi ke ki hawo rayuwan mu amman kaso sai mu dunko ɗoshi tuwwa mu gotu amma kauso ruta hanbu dole mu huten kolshe ki zeiki fuuto muɗeino mu kolshe zoi ki hutu mu mu kolshe rayuwan mu ruta mu an bu takanni gaskiya sabo kaa'a mu kolshe farinciki mu ɗeino ke kauso andi ruta bu mu ɗeinon mu bano an ai ƴa fala bu mu go ruta bu mu ɗeinon mu bano kaji ruta mu takanni yawwa sabo kaa'a ruta takanni mu ɗeinon mu bano andi wahala bu mu hute mu kute miya ke ruta wuyanni amfani duk rinko bano sabo kaa'a mu farinciki ruta wuya tuko takanni to sabo kaa'a Deyi mok mu ni so zau.